Suiza jaenungavi mopeti pais Europeo, opaete joKua tëtä guaju rupi oivareta, opaete iroï, mbaetï arakete mbate, erei kua suiza jeivape, <hesitation> yaikuava jaeko iroï, iroï, mbaetï, mbaetï mbate tiempope araku jare yaesa kuaraï, jaeñama kua tëtä pe yaesava iroï, oajaete iroï, jaema jukurai kua tëtä oikuareta kua tëtä ikavigueva jare ïpörägueva.